Vitsiky ndraiky izy kôfa izy le izy le fa te raha bekon'ny amin'ny namagny igny, le ranonivinazy fôgna ambelany ake, ranonivinazy igny ambelany de ze avy igny maharegny le fofogny igny tonga de magnaraka fô aveo amizegny <hesitation> satria le ranonivinazy igny karakarazan'ny hoe signal entre entre zareo samy vitsiky avike tonga defa tonga de hainle hainle vitsiky sasany hoe sasany hoe signal hoe igny le ranonivy igny.